تمامًا -سو-أوظح لك الحين طريقة طهي الباستا وهو طعام شائع ولذيذ أول شي تحتاجونها باستا وماء، وملح ، وصلصة ،صلصة طماطم أو كريمة، طبعًا أول شي نجيب قليل ماء نغليها ،ونظيف لها الباستا ،ونصفي الباستا من المويا بعد ما ينظج، ونظيف لها صلصة الطماطم والكريمة، وبكذا كمان يمديكي -تطبينها- تقدمينها الباستا في أطباق ،وكمان يمديك تظيفينها جبنة وبالعافية.